Manit midis tuadem banemi isa a, apandupup koan okai u makatam okain u mara wan beiet babarai opupam. Mone uruain kadam deodan teko paniomit, beiot tuwanem beioton taupan tokotoko pan beio tan dikidiki baiot beio tan tokotoko pam katok paiai manit ketakan taka poimit. Ketakan taka pam amiro ausip ungai, mamuro apiai e nen batoai pura paniomit aupukoisa. Manit tongo sisipuana e toko panoimit manit, apanda darot era karepun na abiromait pusipusinuim manaput manit tokoton avera ne biat ait ait toan na. Evan nam manit manapu dera apanda makan nan airipai tai noam enan okoi eram nisunua indain, biram mara uruain ois tanda otokoit para pip pan, eran sangat na tuapan nain. Manan, aini dera pan tamukan noan mawa eram mani okoro wan oimit, manit biai taupam, dabep pura pam moi okuan ne mura mone pam, biu pam, koan ni pam, isisiop pam mokuani panoimit, mokuani pam ne tokotoko pam, tokotoko pam, biait ni panoimit. Biat wan nai mara ne, atokoit tataut menat, eni daka uasi noven. Dakau sinoivera omainim oistan nimpat, nanga pan, nanga pan, nanga pan, nanga pan, oin ne mainit tan dare tara karipan karepun avera eram torosean aman, avat karipan kapunoi era ne? Ama poispoisi naven, poispoisin avere noit, nanga noa bani taboan naven dakarepai nimpum pep, apan i taboa naven. Wan na manit avere nimuana a pan, apum pep i taboana. Avai inam manibut boirum avara ban noimit, manit erat, okonoim eram, kiupan tanonium eram, tokotoko pan. Boitum panoimit, sisiup inoan toupam boirim an, boirim pan sisiupum paup pan, ampairim pan osa isop inan nanga omain atop oiran era karakop uwamusa isop pinoimam nanga top kakara koko pam, erain isop boiro manan. Isop boirim pam, nanga iso isop pinan, mawa ne, nanga mangi nip pum dikidiki pai torotoko pam o-oami tan, ostan. Subana ina pura pan dakepat tat nanga pan omain oin, oin nam tan ne uruain dikidiki pai tokotoko pam, paraip panoimit, paraip pam nen anoin o-oinum. Konipam manit ena oinon doko panoimit, mm oinon toupam o tokoit tanat kua nanga danga panoimit. Maran nanga puroi omara ne, omait ne manit tan taka noi kakapu tan ais ais inimuan da, ais ais era nimpun avera en ne apanda makanoven manan era. Eram day an pep uruain nanga ven, nanga eran diam pep oira nanga apan a tupoit tan amain a pura piupun avera osa sesin nimuan ne.